Zing par shat nyeɗing tukun kpa̱ɗing fangshat nənne fingzingting gbapchi gbapchazing gbapchapar gbapchashat gbachanyeɗing gbachatukun gbachakpa̱ding gbacha fangshat gbacha nənne gbachafangzingting səmparim səmparim azing səmparim apar səmparim ashat səmparim anyeɗing səmparim atukun səmparim akpa̱ding səmparim afangshat səmparim anənne səmparim afangzingting səmshaɗing səmshaɗing azing səmshaɗing apar səmshaɗing ashat səmshaɗing anyeɗing səmshaɗing atukun səmshaɗing akpa̱ding səmshaɗing afangshat səmshaɗing anənne səmshaɗing fingzingting səmnyeɗing səmnyeɗing azing səmnyeɗing apar səmnyeɗing ashaɗing səmnyeɗing anyeɗing səmnyeɗing atukun səmnyeɗing akpa̱ding səmnyeɗing afangshat səmnyeɗing anənne səmnyeɗing afangzingting səmtukun səmtukunazing səmtukun apar səmtukun ashat səmtukun atukun səmtukun akpa̱ding səmtukun afangshat səmtukun anənne səmtukun afangzingting səmkpa̱ɗing səmkpa̱ɗing azing səmkpa̱ɗing apar səmkpa̱ɗing a Shat, səm kpa̱ɗing a nyeɗing, səm kpa̱ɗing a túkún, səm kpa̱ɗing a kpaɗing, səm kpa̱ɗing a fangzingtəng, səm kpa̱ɗing a nənnə, səm kpa̱ɗing a nənnə, səm kpa̱ɗing a fangzingtəng, səm fangshát, səm fangshát amen zing, səm fangshát apar, səm fangshát ashát, səm fangshát a nyeding, səm fangshát a túkun, səm fangshát a kpaɗing, səm fangshát a- fangshát, səm fangshát a nənne, səm fangshát a fangzingtəng, səm nənne, səm nənne azing, səm nənne apa̱r, səm nənne ashaɗing, səm nənne a nyeɗing, səm nənne túkun, səm nənne a kpaɗing, səm nənne afangzing fangshát, səm nənne a nənne, səm nənne a afangzəngtəng, səm fangzinting, səm fangzinting azing, səm fangzəngtəng apa̱r, səm fanzingting asháding, səm fangzəngtəng a nyeɗing, səm fangzinting a túkun, səm fangzəngtəng a kpaɗing, səm fangzəngtəng a fangshát, səm fangzəngtəng a nənne, səm fangzəngtəng a fangzəngtəng, igba̱l, igba̱l ku zəng, igba̱l ku pa̱r, igba̱l ku shaɗ, igba̱l ku nyeɗing, igba̱l ku túkun, igba̱l ku kpaɗing, igba̱l ku fangzəngtəng, <noise> igba̱l ku nənne, igba̱l ku fanzəngtəng Igɓa̱l gɓa̱l kú fa̱ngzəngtəng, igɓa̱l ku səm parəm, səm pa̱rəm azing, səm parəm a parəm, igɓa̱l ku səm parəm a shaɗing, igba̱l ku səm parəm a nyeɗing, igba̱l ku səm parəm a túkun, igba̱l ku səm parəm a kpa̱ɗing, igba̱l ku səm parəm a fangshat, igba̱l ku səm parəm a nənne, igba̱l ku səm parəm a fangzəngtəng, səm gɓa̱l ki səm shaɗing, igba̱l ki səm shaɗing a zing, igba̱l ki səm shaɗing a apa̱rəm, igba̱l ki səm shaɗing a shaɗing, igba̱l ki səm shaɗing a nyeɗing, igba̱l ki səm shaɗing a túkun, igba̱l ki səm shaɗing a kpa̱ɗing, igba̱l ki səm shaɗing a fangshat, igba̱l ki səm shaɗing a nənne, igba̱l ki səm shaɗing a fangzəngtəng, igba̱l ki səm nyəɗing amənzing, igba̱l ki səm nyəɗing amən pa̱ parəm, igba̱l ki səm nyəɗing amən pa̱ shaɗing, igba̱l ki səm nyəɗing amən pa̱ nyeɗing, igba̱l ki səm nyəɗing amən pa̱ túkun, igba̱l ki səm nyəɗing amən pa̱ kpaɗing Igba̱l ki səm nyeɗing amən pa̱ fangshat. igba̱l ki səm nyeɗing amən pa̱ nənne, igba̱l ki səm nyeɗing amən pa̱ fangzəngtəng, isəm gɓal ki səm túkun, igba̱l ki səm túkun a zing, igba̱l ki səm túkun apa̱rəm, igba̱l ki səm túkun ashaɗing, igba̱l ki səm túkun a nyeɗing, igba̱l ki səm túkun a túkun, igba̱l ki səm túkun a kpaɗing, igba̱l ki səm túkun a fangshat, igba̱l ki səm túkun a nənne, igba̱l ki səm túkun a fangzəngtəng, igba̱l ki səm kpaɗing, igba̱l ki səm kpaɗing azing, igba̱l ki səm kpaɗing apa̱rəm, igba̱l ki səm kpaɗing ashaɗing, igba̱l ki səm túkun a nyeɗing, igba̱l ki səm túkun a túkun, igba̱l ki səm túkun a kpaɗing, igba̱l ki səm túkun a fangshat, igba̱l ki səm túkun a nənne, igba̱l ki səm